في احد الايام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ الساحر كان يحاول يسوي تعويذة سحرية جديدة لكن خطأ صغير في الكلمات خلاه يصغر نفسه لدرجة انه صار بحجم حشرة بدأ يحاول يلاقي حل للرجوع لحجمه الطبيعي بس كل شي حواليه صار ضخم وصار فيه مغامرة عشان يلاقي المكونات اللي يحتاجها